Mënd të ndihjën shumë të ngrënëra çë kanë shumë proteine, shumë hekur si misht per esempiu o thierrët, i legumi e gjithë këto.